نحب نمتلك مكتبة شخصية تحتوي على جميع الكتب المكتوبة؛ السبب إن الكتب فيها معرفة، وقصص، وأفكار تقدر توسع آفائك، وتعلمك حاجات جديدة كل يوم، بالكتب -تقدر تساعد- <hesitation> تقدر تسافر لعوالم مختلفة من غير ما تتحرك، وتتعلم عن التاريخ، العلوم، الفلسفة، والأدب، اللوحات الفنية حلوة.